<hesitation> <noise> Iyi de mennkaa dɛ meyɛɛ bi <hesitation> osiandɛ nna mom maame <noise> nnye mowɔ ɔh - ɔhaw kor dɛ meyar mpo a mede kɔ skuul ntsi sɛ meyɛɛ bi a mennkae na minngye nndi do dɛ so - minngye nndi so dɛ meyɛɛ bi. Dɛ mepetuw mayar a monnkɔkɔ skuul. Hɛn hɔ nara na yesuar na annkɔ skuul koraa a na sɛ annyɛ yar na ammfa annkɔ sɛ eyar na w'akyerɛkyerɛfo anntse ma ɛda fie a ɛkɔ a hwe a wɔbɔhwe wo ntsi na skuul ne de ɔyɛ dɛn ara a ebɔkɔ.